العفريته نوعين نوع فيو تروس و دي بتحرك التروس بترفع العربيه و التانيه بالزيت وده نظام <hydraulic> ضغت الزيت بحريك قلب العفريتة وعشان كده بترفع العربيه